Pëu cundì la salada ëntà secund mi la coza pi semplice al e büté prima ën po dë sal, pöi ti büte l'azil, l'azil balsamico che l'uma nui auti ën Italia e pöi zura dë tüt ti büte l'öli che parei a fa ün emulsione e se giri da bin al e la coza migliore